ͻba no dɛ meresesa enyinam kandzea bi no bulb a ahyew a, odzi kan, ͻnam dɛ kandzea yinom hͻn bulb no hyehyɛ sor ntsi edze pon anaa egua besi hͻ na egyina do. Igyina pon no do a, ͻno bulb no a ahyew no itu fi bea a ͻhyɛ no na edze fofor a ͻnnhyewee hyɛ n'ananmu. Sɛ edze hyɛ kwan no a ͻda hͻ no mu a, ikyim no kakra ma otum hyɛ mu yie a igyae mu a ͻnnkͻtͻ famu.